Një ushqim vërtet i thjeshtë që më pëlqen shumë është pasta me hudhër, vaj ulliri dhe spec djegës. Përgatitet shpejt me pak përbërës, por shija është gjithmonë shumë tmir.